E hoʻomalu au i ka pilikia ma ka hana ma o ka hanu ʻana hohonu, ka hoʻonohonoho ʻana i ka manawa, a me ka hoʻolohe i koʻu kino. Inā paʻakikī loa, e neʻepapa au me nā hoa hana e kōkua. E lawe au i nā manawa hoʻomaha pōkole i ke ao, a i ka hopena o ka lā, e hana i kekahi mea e hoʻomaha ai koʻu manaʻo, e like me ka hele wāwae a me ka hoʻolohe mele.